<noise> pues jue ech këbu'ujë, koch këbu'ujayn jëyëp je në nyaj nëkëtemëyi, manytë je xë'ëts konëk, nyaj- nyaj nëbodë jen kë'ë, dekëyëch este jedun pop'pë kë xë'ët's am, nëkoyë jen bodyë këxë në este, ya manytë jadaok në nyaj nëkëtemëm në ko'o dun xë'ëts kyëx manajnë manytë wat's myamënyë y ya este manytë bi'i kë nyaj tët'snë jadun kyëxëk këbujy ëch.